Čôhure dohu maša hunda barayundu čubudiã, kûgiikuuk, kûgiikuuk muro kôi guru hu bozoo muro, korro duyini, korro duyunoo čôhure-ã, čôhure guru tigurtu čendi, čendoo muro, muro turo ho čoŋu čubi, yoo gudi hunã <hesitation> dumaguru-ã, dumaguru-ã muro kôi wûne-ã somma ha yina popura naa, yina ôdozoo na yina to kua šidena na tigandiã tada ha čoobu čubi, mura ada čû čôhure dohu maša hunda čubudiã. Burku-ã burku-ã dohu yî čagi, burku turo čî dohu noo yizi-ĩ čûlukunodi bu yî čagi, maša čubonãá noo yî čagi, čôhuri gudi ada du dohu maša čubîe yugó.